Bo mu nu kɛ vɛi-mu ta bo munu-komu ya tae boe kandɔ kia, kaŋɛ kɛ nunu bo mɛ ɔ, mɔ mu nu bɛ nu, anu ma sɔ bɛ kɛ bo mu. Anu be a lɔŋ. Ya tae boe kandɔ kia, boe nu bɔ nu bɛ nu mu ya lɔŋ. Anu ma sɔ gbi kɛ bo mu. Bo bi nu nu mu wɛ mɛ nana anu tɔke na. Vɛi mɛ, mu ta bo mu nu bɛ niiɛ, awa tɔɛ kɛ gbasajambaa. Gbasajamba mɛ, lɛimu mu ya fɛ, mɔ mu nu kɛ anui sɛnɛ sa, anui sɛnɛ wa sa. Anui ta anui kɔi mɛ nu kɛ, amu anui gbasa mɛ nu tuu. Ai fɛ. Jamba mɛ nu, anui bo ta a la. Awa tɔŋ gbasajambaa. Kɛ mu mui kuŋ gbasajambaa mai niiɛ. Mui a tuu wakɛ. A be fɛ a kuŋma. Mɔ nu wa ya tuu pɛŋ ai to fɛ. Boe kɛnu lɔ na sɔ, kɛ vɛi mɛ, mɔ nu anda lia, a wa tɔŋ wɔlɔɛ. Wɔlɔ mɛ, a kɔŋɛ bɛ. A bɛ fiiaɔ. Ai kpɔ wakɛ. Kɛ, a ta kpɔ wati mɛ nu ai ke wakɛ pɛŋ ai to kpɔ. Amu a kpɔe, ai to wakɛ kɔŋɛ lɔ ai kpɛya. A kpɛyae kɛ a bɛ bɛla na. A tiie wɛ bɛla na, mɔnu anui ta anu ya sɔ a kɔ. Anu ya kpa bɛna. Kɛ wɔlɔ mɛ, a kpuu mu. Zii a kpuu mɛ nu wae, a be to kɛ nu wae ii to a kɛ la lɔ ii ya taa. Ai kpae bɛna, pɛŋ ii to a taa, ii ya tuu wakɛ. Ii ya tuu bɛna ai ma ii yɔ bunufuu. A mae wɛ kɛnu, ii kuŋ wɛ a taa bo wa ii ya lɔŋ. Kɛmu wɔlɛ pɛ, mɔɛnu anui kɔŋ a mai. A kɔŋ mɛ nu, ma sɔ kɛ hiŋi mɔnu wa ya tuu Ma wae lɔ sɔ. Ɔ ai fɛ a kuŋma wa, maa lɔsɔ. Kɛ ŋ bɛ ŋ bɛ niiɛ, naa kɔŋɛ fɛ banda mu ni ŋ bɛ wolaɔ. A kɔŋɛ ai koya wakɛ. Ŋ bɛ mɛ a sɔ wakɛ ni a kɔ. A kɔŋ bi. Amu feŋ bi ai kpɔ wakɛ lɔbebeba. Ai kpɔ wakɛ o. Feŋ bi ai kpɔ wakɛ. Ŋ bɛ na kɔŋɛ fɛ. Kɛ ma sɔ hiŋi anu ya tuu wakɛ. Kɛ komu lɔ na sɔ, kɛ feŋ bi a kɔŋɛ, a kolo a mu ai kpɔ wakɛ lɔbebeba. A wati bi a ke lɔ, ai kpɔ na wa, a kpɛyae, a wuwu a kɔŋɛ kɔ. Mɔnu ani ta nu a nu ya sɔɔ, anui ya kpa, anu ya tuu, anu ya lɔŋ. Anu ya ta anua bo ya anu ya lɔŋ. Kpɔdɛ kɛnu lɔ vɛi niiɛ, mɔɛ nu a nu ya ta, a wa tɔŋ tuu jai kpɔndɛ. Tuu jai kpɔndɔ mɛ nu wae nge, bo ma. Ya luafeŋ mɛ nu lɔ mu ii ya sɛna ma, ii ya kɛ la lɔ. Feŋ mu nu kinɛi kpaŋmu ai kɛ nu, tuuɛ, kosee, kefe Me? Ii ya kpɛ kɛ nu. Ii ya sii taaɔ. Ya siiɛ nu, komu ii feŋ mɛ nunu kpɛ kɛna nu, ii ya siina taaɔ ai fufuu bɛna. Kpɔŋdɔkɔ mɛ u, feŋ mɛ nunu kiinɛi anu loŋloŋ nyiiɛ mɛ nu suuɛ suuɛ lɔ bɛna. Kɛ ya jiiɛ kɛ a ma, jii mu kpaŋmu ai ya taa. Kɛ ya kɛ a ma. Kɛ ya taa. Bo sakpa mɛ nu na fɛ bɛ vɛi, mɔɛnu anu ya lɔŋ niiɛ. Amu boe kaŋdɔ kia, kaŋɛ kɛ nunu kɛ, mɔnu, anu ma bo bi nunun sɔ. Kaŋɛ bɔ nu bɛ nu anu ma bo bi nunu sɔ. Vɛi mɛ lɔmu mua sɔ kɛ feŋ bi nunu tɔŋ bo, mɔnu anua lɔŋ. Bo sakpa bi mi ngae nge na sɔ niiɛ vɛi. Bɛma nu wae a nu wa bo mu la, komu mɛkɛnunnu nu kia, <hesitation> boe-kaŋ- nu kia boe kɛ nu nu, wa kɛ nu ma. Lorma mɔɛnu, Gissi mɔɛnu, kpɛsɛmɔɛnu, kɛ anua lɔŋ wake o, kɛ anda siaŋ muanu wa boɔ. Bo munu kɛ anda siaŋ mu bo, anu na mua bo mɛ ɔ wa anda fɛ mu bɛ a ta na. Amu anda kaa. Anu taa nu, anu bɛ wɛ a taa na anu ta kaŋɛnu. Bo bi nunu mɛ kɛ mɛ anu malaŋna kɛ. Komu mɔɛ kɛnunu anda siaŋ mu boɔ. Mua tɔbɔgiiɛ siaŋ, mɔmunu kɛ anu bɔa lofa. Tɔbɔgiiɛ, mu ya taa wakɛ niiɛ vɛi. Kɛ mua siaŋ wakɛ anu bo. Bɛma anu ta boe mɛnu kɛ anu ya ta. Aŋ kɛ mu, mu pɛ mu ta bo mɛ nunu na laŋ-kɛ. Na gbi malaŋ kɛ. Kɛmu anu pɛ, anu ya ta wakɛ anu ya lɔŋ. Kɛ anda siaŋ wakɛ mu bowɔ. Bo bi nunu. Siaŋ feŋ mu. Anda siaŋ mu bowɔ. Ko bi wa ko mu anu bɛ a taa na anu ta kaŋ mɛ nunu bɛma anu na vɛi mɛ anda fɛ lɛimu mu ya ta. Anu bɔ nu anda kaa, amu anu jɛya anua kaŋɛ nu. Anu taa anu bɛ a taa na. Amu anda mɔnu kaa nu. Taŋi <english-time> mu ŋ bɔa niiɛ ŋ ttaa nu sinoe. Mɔɛ nu ma gbasa-gbasaa, mɔɛ nu ya tuu wa kɛ. Gbasajamba bɛ nu, jojamba bɛ nu, gboŋgboŋɛ bɛ nu. Kose bɛ nu. mɔɛ nu be a lɔŋ. Bɛma anu ma sɔ kɛ bo mu.``` Ŋ ta nu wɛ, nga wai gbasajamba taa. Mɔɛnu lɔ, o, anu ya lɔŋ wa kɛ? Ŋdɔ ɛ, mu ya lɔŋ wakɛ. Mɔɛnu ma bo bi gbi sɔ nuukia. Anu jiibɛ wia kɛ bo mu, mɔɛ ya lɔŋ. Ŋ taa na kai. Ŋ na na tuu na taa. Amu anu bɛ tusakɛna, o, we feŋ mɛ lɔŋ wakɛ? Ŋdɔ mui ya lɔŋ wakɛ. Ko bi wa komu, ŋdɔ mɔɛ kɛnu, anu ya taa wakɛ kɛ anda siaŋ wakɛ mu bowɔ. Mɔ kaka, anu ma sɔ kɛ bo mu bo bi nunu a. Kaka nge gbasajamba wae nge. Mɔ kumba ma sɔ kɛ gbasajamba, a tɔŋ bo wa mɔ ii ya taa wakɛ ii ya lɔŋ lɔŋ la. Kɛ lɛimu wɛ anu na vɛi anda fɛ wɛ, anu bɔnu anda kaa lɛimu mɔ nu ya taa, anu taa la anu ta ja nu. Anu bɛ wɛ a taa na. Anu bɛ a lɔŋ na. Anda bo bi sɔ wɛ. Koe mɛnu kɛ. Bo bi nunu mɛ nu kɛ ngae nge, ŋ kuŋ a malaŋda kɛ vɛi mɛ, mu ta boe nu mɛ nu kɛ mui ya lɔŋ.